الزيوت كتيرة، لكن ممكن تقول سته كدة. في زيت البذرة و ده من بذرة القطن بيكون للطبيخ او التحمير و هو تقيل شوية، تاني في زيت الفول و هو اخف شوية برضو للطبخ لكن ما بينفع لالتحمير لانو بيعمل رغوة كتيرة و تاني زيت السمسم و هو تقيل شوية ما ينفع في الطبخ، أحسن يتاكل في السلطات و كدة و كان خش النار بيحرق و يفقد قيمتو زي زيت الزيتون و في برضو زيت عباد الشمس و ده اخف واحد و بيشتغل في اي حاجة، لكن ما عندو نكهة معينة و زيت الزره ذي زيت عباد الشمس.